कंगारू अस्ट्रेलियामे खाली पैना जनावर हैं। कंगारू अस्ट्रेलियाके राष्ट्रिय जनावर फेन हई। आउर कंगारुके बनावट कह्लेसे <hesitation> आगेके गोड छोट आऊ पाछेके गोड लम्बा आऊ बल्गर रहता। आऊ ई सब्से ज्यादा प्रयोग अप्ना पाछेक गोड हरेक काम्के तहिन पाछेक गोड युज कर्ता /कर्तियाँ। <hesitation> यह्काचाहीं आगे पेट्मे थैली रहता जौन्की अपन बच्चा ओह्के धरेक तहिन प्रयोग कर्तियाँ।